اكيد انه افضل جراءة العجول عن جوة الانتجال والسبب انه لما اتعلم او اعرف اقرأ العقول اتعلم كيف اتعامل مع الناس كيف اواجه الحياة اواجه الناس كيف تكون ردودي? كيف يكون التعامل? كيف اكسب الناس? اكسب شغلات صفقات. فلو عندي هذي الجدرة بجدر احقق كل شيء ابغاه.